في واجد أنواع من البريد الإلكتروني في جي ميل في هوت ميل، في أنواع بالآوتلوك فإدخل على غوغل واكتب طريقة انشاء بريد الكتروني أي بريد أي نوعية تبغاها واتبع الخطوات.